Tawsilka fadeilmun ai, tawsili zimanga dummi, lakin ailon sugil jukeaga <hesitation> sug sug gena yani in tawsil lekin, sugil jukani irkototon hajainga ikhtarnamen, khodara ikani, fawakeha ikani, irin firgeka, kitta ikani <hesitation> yani irin firgeka irkoto urinog ashrikir dummecha kinamie, lakin tawsil ika irin firgeka ashrikir fa aratimmun, اول حاجة akhiragon haki مواعيد irin taka tireka akhira zemenga dumeda weleassan mazajtanog ido faki, lakin ai hajo haja'nga dummecha, halana hawida tali no'gana.